nṉúbéhé áke mmáhá éti éti nse̱ke nnám ade awia ibok mbakara echéké eché nkpọ ebáná idem agwo ntoṉo etok jen emámbá agwo ke ajọbọ unáná nchónidem akpe sáhá akpele mien alókó mien kóp se inám imọ mi ke ifiok áke nneneke mbáná afáng nchọn idém nná nún no anye ibọk áke áwi iwám mme anye akpenuk áde áwám nno ánye ásúk abábá ntéle délé nnáwo ánye anún áwine ekamba awia ibọk mbákálá ajid iliọnọke nte ufok ibọk áke ákpo̱no ánye ánu akáká áke che idém ámo ámi námmá nkpo mboho ifiok ake ami nyeneke ke nták áde ásin nú útọm áke ami námáde áwam yién éti éti ade nkámá ntọhọ ugwem ami nyene ufọk se ntan iko mbaha ufọk áde ido nwán nyie ntokajen, nche ntọkajen ayen mmọ édia ṉkpo eká ufoknwéd esine áfo inám mme nkpọ sikpide se eno ajén ámm nwáná ke ukémé ndinám ato ke ntak utom ami námá dé ekwénéke ke idem ntokejen ikpọn ké idé idém ami útom ade ade se ami ndia nkpo nsine afọn mmánún ngwo ntike <hesitation> nte ágwi idéhé nte nsá sáhá ewo ásáná ntele uyléh sé anám útom áde áneke áwám atá éti éti